ס'גייט מיך נישט אזוי שטארק אן וועלכע מין מיוזיק ס'איז, ווי ווייט ס'גייט מיך אן די ווערטער פון די מיוזיק, כ'האב ליב צו הערן מיוזיק וואס איך קען פארשטיין די ווערטער, <hesitation> און די ווערטער זענען מער פאזיטיוו און, <hesitation> כ'האב ליב הארציג